dabbaji ɗi woni banginije e nder himbe. A tawan nder dabbaji banginije aranon fu hono yare, yare e wanyani gan Allah e torra muɗum e himɓe, to fini fu na walla ko waddata, e tawan banyiniɗi boddi e wanyini, ngan to ngati eyawa non, garuwo, girewol ladde e wanyine, ngan hade go himbe nyawo goɗɗum buro e wanyini ngan Allah e torro muɗum nyamugo dabbaji, ra wandu ladde e wanyini e himɓe ngan Allah e torra muɗum e sembe e dole kojomirawo hokkiɗum. ɗin ɗn dabbaje e tawan e nder dabbaje banyiniɗi ngan torra majji e himɓe.